Dem, úna ùwá màa no dò ákple nànyiɖe, òkísie nànyiɖe úni no dò ákple nìlɔ ɖí ni ù tà mù ènìnɔ̀ɔ́ŋɔ nìiì. Izì ú ne ni mù ènì nànyiɖe sú nànyiɖe ú na ŋàgo. óɖò lèe bùwá, ɔ̀kpɛ̀, ìnyàŋolí <hesitation> bùwáígbɔ nànyiɖe búna ŋàgó nànyiɖe ùú mu ákà kɔbìà bú náá ŋàgo àfà bàni, afà bàni, afa tu ábua búá, àha bɔ̀fɔ̀nɔ̀ nì màágá búáà. ɔ̀kpɛ̀ nɛnɛ́ɛ̀ ù nàáa yifá mámi nɛnɛ́, Ilogo ámi ɛnɛ́ ú náa wùlì yè ani dèénu ɖì, áwú nájàsì ɖì, ú náa ŋàgo elí ɖɛ́ɛ́ɛ́ nànyiɖe ása alɛ nàáa nene. ú nàáa zì adò ínɛ ása alɛ nàáa nene. ìnyáŋòlí ɛnɛ́ɛ̀ mò ɖò ú náa nyo zàa ha bɔ̀fɔ̀nɔ̀ go nànyiɖe nànyiɖe màawu ása ú náa nyo zàa ha bɔ̀fɔ̀nɔ̀, ù nàáa glòo nànyiɖe màawu ása ú náa wa dò ínɛ̀ ù nàáa ha bɔ̀fɔ̀nɔ̀ ani íbi ínìwú ása alɛ nà nene elíɖí ɔ̀kpɛ̀ ká ù nàáa gloò óɖo ani óɖo ínìwú èle ása únáa dò ása alɛ nàáa nene ú náa dò ínɛ́. ása alɛ nàáa nene. Bìà bù ɖi iku ma na ŋàgo nànyiɖe sú bù tà ŋa li méènùù. ɔ̀kpɛ̀ ɛnɛ́ɛ̀ úni ɖí màa ɔmi ɖu, ù nàáa yifá ami ɛnɛ́ɛ̀ ú nàá wùlì yè anì kaka kpálime ɖì, ú náa fò dò awu, ú náa zì ezìzìwa ása alɛ nàá nene ùɖi ùwá gúgúú. Ùwà gegle ènùà le úni sú bù tà ŋa li méènù ìnyáŋòlí nì máàgá bù tà ŋa li méènùù, bìà bù ɖi iku màa ba ŋàgo nànyiɖe bù tà ŋa li méènu gbèele gbèele gbèeleè. sú kàyi ùŋle wàa nɔɔwɛ ni ánùwá è eŋe, ánìnyáŋòlí blɛ̀ɛ ánì ɔ̀kpɛ̀ wàa nyàmà ikuéyi, tè ŋaà, kɔ só bɛ́bɛ́à tè kàá yilèà tà nɔni <hesitation> kétú igagla ní èlíga yɔ̀ŋlɔɔ̀ kɔ́ yìlè ìɖubià, kɔ só bɛ̀bià tè ú nàá yilèà nìlɔ ɖì ni ú ɖí ùwá gúgú màa ta nànyiɖe úna nànyiɖe úna ŋágo sú kéem fía elí, ɔkpɛ̀, ìnyáŋòlí ɖí óɖò lèe ùwá màa na ŋàgo.